Ao gn atody akoho, fanaova gâteau io. Ao gn atody gana, fanao laoky. Ao avao koa gny atody gisa, io zany da mbola tsy nahita olo aho nihina atody gisa.